بابا ومانا بيتكلموا العربية كلغة أم، وده لأنهم نشأوا في مصر. أما أجدادي، فكانوا كمان يتكلموا العربية، بس في بعض الأوقات كانوا بيستخدموا لهجات محلية تانيه أو بعض كلمات من لهجات تانية. أما من ناحية عيلتي، اللغة العربية كانت هي السائدة في كل التفاعلات والمناسبات.